दारू, बियर, पियाज, मुरै, धनीया, मोमो, मास, मछरी, इ सब खैलासे कथी होइए त सास अथवा मुह महकाइए औसनके होगेल बोकाके मास, पाठिन, इ सब खैलिसे भी सास महकाइए चाहे मुह गनाहिए।